A te kalta gaku tra bongbong aka te kto mam eguku, ah ko ske soke ats ira, ats sikar, tapa nigi tsa talus soku nigi lme, iskar brobro soku nig bte loso nig te <hesitation> nas wera len i lme. Pota te nan hakpa gaku ako la soku nigi tsek soku enga mobile <hesitation> bakte longlo musik nigi tsa kanats data naku ha ron has tru facebook papalaku <hesitation> bka te me tsek eru boys a ko, a ko na ron gnomri yen. Yantuein sabla mui lhe tsa len lme tati sa salim eruku tena hol bei regen, tsa kui enga mats tukui taren, ba tana man lan ako kalta nigi tra bongbong bakte breakfast nan nigi. Nana hakpa nigi tobu nigi bakte bakte lanig tru skul. Topsu lan trua twu wik ako lalal nig Lala me tru school. <hesitation> ba lehe, te tame na pitla, lam e lala pots mi kobu bte lam i puta tum, lala tun. Kto na parpara pota te bes home nga ko, a ko kwsa ngi tra bus tum hakei ngi a man bku, sep e nuku boys, <hesitation> kola ira nom, sikar, haron nom tra man lma taren, haron si mu. Te on na pawa ba lam te wa ramun nabout me lma, <hesitation> sabla nom, tokobus ngi lma, tapa tapa lolse e nge, te tuku ne mama tara lehe, ba lam te, te hakpa nen tra tokui, na, ba lam te nas nom, tsa ko te lolse tan nga ha te rangi ne no en ka kete. <hesitation> maman a pota, te ka mgoko man te hkap wa gum o ku tru school, ba tokui te parpara na, ko tasu sko ngi rum, nopu haterok ngi, te kalta aga ku ne ko kalta tsi bku, ba ko te na tra brobro ngi, hakap e ngi a mats tokui <noise> <hesitation> parpara pota ko kangi porpori bakte taghu nig tra mats tukui paplaku, na tanta pota u boys te hitahul ri naku na roru gnomri gen. Tuku puts num tra bong, lhe lo men nas num, ba te nan num i lme, ba bong nu ba lam tobu, tobu ngi ba tekana mats tokui tsi te on na pawa bakte tra tra ngi tra man tukui paplaku tsa ha. Te mua nen ako lenga mobile tapa ngi rum tsi porpori, bakte hos hoso ngi yantuein tinna te sho gaku tsa te kpa na batri, tsa kba te les gaku tsa bes, nas tum tra bong te mua nin ha sikar, ske num sikar, u burus, sikar <noise> na ira. Te moa na tru sikar tra man makum i susku lame lala nitua num i hoski ntoa, tna ske num tats ira, <noise> sikar, lala ha tup tun enmu mta, teme sho puts num. Kalta ra tra bongbong hina tuei lol sne. <noise>